Au sanga asa ba'du nai toko tehuna au ta hapu ukuran yang sama noka au sone au afada pelayan au ae au sanga asa ba'du yang ukuran loaiak tehuna au ta hapu de apakah bisa sanga fe au do te soalnya au sanga pake de sanga fe au leo te fako benaian a be kanu ukuran noka au.